Mebɛpɛ dɛ mo fone bɛyew kyɛn dɛ me saafee bɛyew. Ɔnam dɛ saafee na medze bobuei akɔ dan mu. Bi mpo a na mowɔ sika wɔ hɔ a obotum aboa m' ma medze atɔ fofor. Mo fone ne yew na sɛ mowɔ me saafee a motum na mayɛ ndzɛmba pii. Na mbom me saafee yew dza ɔno maka abow ekyir. <noise>